Amin'ny fivoarañy teña manokañy zañy, ny zava kanto dia mitariky olo raiky izy io amy lala tokoñy handehañany sy amy lala tsy tokoñy handehañany koa. Sady izy koa zañy da mañambara koa ny raha tokoñy hataoñy olo raiky zañy hoe ny mety hataoñy zañy sy ny tsy mety hataoñy.